Ia, ny ataoko zen̈y ampifandray aimpirimanti-nakà ndreky ôridinatera-nakà, misy kabila bàka izy io ke i kabila io zen̈y mampifandray izy. Aviô aminjay misy pilôty zen̈y fivolan̈ana izy mila atao an̈atin'ny ôridinatera ao fan̈araka amy aimpirimanty asian̈a zen̈y.